མ་ཝང་པོ་ན་ ང་ངེན་ཀྱབ་ན ང་ལོ་ང་ཡི་ངེན་གོ ཁ་ཏེམ་གོ སེ་ན ང་ལོ་ང་རི་ལྷོསཔོའི་ཁོ་ལ་ཐོབ་པོ་ལས་ཁེན་ཡེ་པོ། ཁོ་ཧུང་དེ་ལེགས་པ་དེའི་ཐམ་ཆེད་མ་ཆ་ཡེ་པོཁེན་བྱ་སེའན་ང་ཆ་གི་ང་ཆ་ཆ་གི་ངེན་གི་ལྷོསཔོའི་ཁོ་ལ་མ་ཁེན་ན་རིགས་འབྱུང་གི་ཁོ་ལ་ཁེན་ན་མེན་ཅ། ཨོ་དི་པ་ཡི་ ང་མ་ཝང་པོ་ངེན་ཀྱབ་ན ང་ལོ་ལྷོསཔོའི་ཁོ་ལ་ཁེན་བྱས་མ་ཧེ། ཁྭང་བྱ་སེན་ང་ཆ་གི་ལྷོསཔོའི་ཁོ་ལ་དི་ཞུ་ན་ཡོབ་ཁ་མ་ཐོང་དང་། ཨོ་དི་པ་ཡི་ང་ལོ་ལྷོ་ས་པོའི་ཁོ་ལ་ཁེན་སེ་གཆུ་ཧེ།